<hesitation> ore yaa suwanoa one rakel toondey oneto ondei. one to ondei to kami kasuntuo one to ondei tonayakang ta issi kami one to ondeo to torario maimura ore ramaja te'e mangase wuu barekeng temereng toma nakaweng timeren to nahure te'e singka maimurasingka muaiah tan ara' ramaja suwu roarinanu maimura bu muaiah te'e marakel puta ore mutatoonde kami